زما لپاره خوښي نه سته، خو ډېر خلک ساده، ارامې او دودیزې جامې خوښوي، لکه لنګوټه، چپن، یا سپين کمیس، ځکه چې دا کالي دود، ارامۍ او وقار سره یوځای کوي.